Min godi faɗe fere-fere ko min amfiraata. Min godi batozzi min amfira to min lotaake min nagataake kaya buɗɗum. E godi faɗe chark kanjum woni ko ango'en ngatoto yannde ko un haɓɓani ɓe tegal. E wodi korɗe, ko waynaaɓe watata to dillay ladde.